Äj ntzepa't yo'te batea'ojmä, nkojtapya't syaput y kot restregatzäkpa't, me me este nkojtapya't nä', despues mas syaput, tukä nyaka ja'ku pujtu syunyi limpyupä, y putpapä'i kyiolor nta't ntumpa por que jete aparte't ntze'pa.